Allor 'a vita diventa chiù difficile quann si invecchia? Chest è 'na domanda particolare. Sicurament guardando anche 'e nonn meje, 'e persone anziane ca m' circondano dint 'a famiglia, veg cà hanno, c'è un disagio, una difficoltà sicuramente a causa d' 'o, d' l'età. Pecchè uno quann cresce invecchia e e si ritrovano in in situazioni 'e disagio, anche di di vergogna rispetto magari 'e neput, 'e figl. Ij per esempio teng 'a nonna mij ca nun sta tanto bon per, p' 'na malatia, pecchè uno quann saje cu l'età ten pur sti cazz 'e malatie ca purtroppo nun ci fann, fann sta cu 'e pensieri tranquill, quann parlamm 'e nonn e genitori quann invecchiano. Sicuramente è chiù difficile, però t' pozz dicere ca nun c' sta soddisfazione chiù chiù gross p' 'na persona anziana a verè nu nipote nascere oppure a tenè 'a famiglia vicin. Ij chest 'o sacc proprio p' nonno.